Iin ciento udiko xaón, o'on, uu, komidiko xaon oni, komidiko xaon uu ondiko xaon iin koxhi koxhiyo xaon o'on, ondiko uxi, ondiko uxi oni, ondiko uxi uu, udiko uxi iin, udiko uxi, udiko iin, udiko ona, udiko uxa, udiko iño, udiko o'on, udiko kóo, udiko oni udiko iin, udiko, udiko, xaon kóo, udiko xaon uuna, udiko xaon uxa, udiko xaón iño, udiko xaón uxa, udiko xaón iño, udiko xaon o'on oni, onidiko kóo, ondiko oni onidiko uu, onidiko iin, onidiko uxi, onidiko iin onidiko ona. Onidiko uxa, onidiko iño, onidiko o'on, unidiko kóo, onidiko oni, onidiko uu, onidiko iin, onidiko o'on udiko ka kóo, udiko uxa komi, udiko, udiko udiko uxi íín, udiko xhi iin, udiko uxi o'on, udiko uxi uu, udiko uxi íín, udiko uxi uxi, udiko iin, udiko ona, udiko uxiunja udiko iño uu, udiko o'on uxi, udiko ona, udiko uu, udiko iin, udiko iin, oko xaon uu, uko xaon oni, oni oko xaon uxa, oko xaon iño oko xaon uu, oko uxi, oko uxi o'on, oko uxi ona, oko uxi uu, oko uxi iin, oko uxi. Oko iin, oko ona, oko iño, oko o'on, oko kóo, oko ona, oko uu, oko iin, oko, xaon uu, xaon oni, xaon uu, xaon iin, xaon uu, uxi uu, oni uxi uu, iin uxi, iin ona, uxa, iño, o'on, kóo, oni, uu, iin.